Gne fomba fanendasa atody koa, ka- alaignao eky izy da hania ame lasiety zashy izy na bôka- bô- bôligna zashy ngn'ania anazy eh, da kapokapoignao ame ny ao izy da asiasiagnao sira kely, misy avao koa izy asian'olo ragno kidikidy sotro k- kelikely raika mba sy amparary vavony zao eh, da kapokapohignao gn'atody igny, da fagnainao ny lapoaly, da asiagnao menaky da rehefa may igny menaky zay vao arosakignao amizay ny atody igny, da daisagnao amizay da avadibadikagnao izy da hitegnao amizay izy avy eo masaka sara da hay hagny amizay.